Adiny fito isan-kerinandro. Mandeha mianatra, mandeha magnano bazary, ndraiky mandeha mivavaka ko efa lahady. Zegny zegny atokako amin'ny fiveziveziagna isan-kerinandro.